Ka shumë ngjyra, si e kuqe, e blu, e gjelbër, e verdhë, e portokalltë, e purpurtë, e bardhë, kafe, e zezë, e bardhë, e gri, dhe turkosh. Çdo ngjyrë ka nuancat e saj dhe mund të ndikojë në humorin dhe atmosferën.